हाइकिंग और बाइकिंग। दोई कई हे एक्सरसाइजा हे। जसा रोड पे चाला पगा पगा तो वा कई हाइकिंग। अर बाइकिंग में कई हे बाइक पे बैठ के घूम बो। बाइकिंग में कई के टेम भी कम लागे। पगा चलबा में तो थाक जावा अपन। बाइक चलांगा तो मजो भी आगो।